जस हमारे अंधेरे फल होन जस आम, केला, संतरे, अमरुद, नाशपति होन आभु होन तरबुझ होन लाइची होन तो इचे सारे फलु मुंज हमारे धारके तो ये होन। अमृत, शेब, आम होन लाईची होन।